ny karazana palitao haiky misy palitao antonontonony, zay helihely, misy maventiventy misy satroko; msy capuchon zany, fa matetiky amle misy capuchon zany ampiasaina amin'ny gnintsy, le helihely zany amin'ny fotoanan'ny andro mba leralerany